सोधी अरभी के पाक सेली में जरेस के पीसे हुए। गेहुं से बना दलिया और वेंजन जैसे मास प्याज। लसुन और मसालों के साथ बनावल जायेंचे कबसा। चावल मीट सबजीया और मसालों के मिश्रण से। बनावल जायेंचे फूल में इस्टू किये हुए फावा बीन्स और ब्रेट से बना वेंजन जैसे नास्ता भी खाया जा सकते। हैं मुतबाक में अरभी पैन केक के नाम से मसुहूर। यह वेंजन पेस्ट्री के परतो और भाराई से बनावल जायेंचे।